Ero biasa perananna pakkampongnge akko daerae makkokoe jamanna <hesitation> prabowo <hesitation> mega pakkampong makkibbuaq acara-acara paggasing termasuq ni tradisinna purae ya pakkampongnge riyolo ero lettuq makokoe ijaga mopi sibawa aggolokengnge sibawa perananna tradisi e akko pakkampongnge harus i <hesitation> napakanjaki <hesitation> adeq-adeq na akko ri lalenna padanna si kampong.